Ih! Deu immoi, su modu e cuddu. No è chi pozzu pappai cosasa. Però mi fazzu ua tisana a mengiau, su caffèi. Cussu du su pozzu pighai. Mi sciundu ua cosittedda de brioches o itta, e po mi buffai is pastigliasa. E da fazzu aicci sa collazzioni, no è chi tengiu pretesasa. Oh <hesitation> po cummenzai sa giornada, po mi pi. Po mi fai <hesitation> sa meigia mi toccada a mi buffai. Finza po su diabete e sa <hesitation> su coru e <hesitation> e insomma! Cussa tres pastigliasa da deppu pigai chi ollu bivi. E die tirai innanti diacci dogna dì.